والله لو بأختار أكل <hesitation> نوعين فقط يعني <hesitation> بأختار الرز والدياي يعني هم يحسبون كذي غذاء متكامل وكمان أنهم أسهل شيء أجدر أحضره يعني أجدر أطبخهم بطريقة مختلفة ويعني ما أمل منهم يعني كل شوية أضيف نكهات مختلفة أشياء مختلفة عليهم بصيروا وجبة كل مرة جديدة عن المرة اللي قبلها.